زه ایټالوي خواړه خوښوم. ځکه چې یو خاص طعم لري او د پنېر یا پوڅې کارول پکې ډېر دي. زما پنېر یا پوڅه هم ډېر خوښېږې. بل په ایټالوي خوړو کې د زیتونو دانې او د هغه د غوړو کارول دي چې دا هم خوړو ته ځانګړی طعم ورکوي.